கடிகாரங்கள் மற்றும் கைக்கடிகாரங்கள் நேரம் கடந்து செல்வதை அளவிட உதவும் வெளிப்படையான நேரத்தைக் கண்காணிக்கும் சாதனங்கள். மணிநேரம், நிமிடங்கள் மற்றும் வினாடிகள் நமது தினசரி நடைமுறைகள் மற்றும் அட்டவணைகளை நிர்வகிக்கும் நேர அலகுகள். கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலம் நமது அனுபவங்கள், நினைவுகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளை வடிவமைக்கும் காலத்தின் மூன்று பரிமாணங்கள். காலப்பயணம்: காலத்தை நகர்த்துவது, வரலாற்று நிகழ்வுகளை ஆராய்வது அல்லது எதிர்கால உலகங்களுக்குச் செல்வது அறிவியல் புனைகதைகளுக்கு நன்றி போன்ற புதிரான யோசனை. நேர மேலாண்மை பணிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்தல், நேரத்தை ஒதுக்குதல் மற்றும் ஓய்வு நேர நடவடிக்கைகளுடன் உற்பத்தித்திறனை சமநிலைப்படுத்துதல். நேர மண்டலங்கள் உலகத்தை வெவ்வேறு நேரத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் பகுதிகளாகப் பிரிக்கும் புவியியல் பிரிவுகள். நினைவுகள் மற்றும் ஏக்கம் கடந்த கால அனுபவங்களைப் பற்றி சிந்திக்கும்போதும், நினைவுகளைப் போற்றும்போதும், புதியவற்றை எதிர்நோக்கும்போதும் நேரத்தின் உணர்வுபூர்வமான மதிப்பு.